برايي اي لازم نبطل نستخدم البلاستك ونحاول نستخدم الستانلس ستيل والزجاج اكثغ وهو ما بس عل بيئة يعني تأثر تاثر على صحة الإنسان ايظا وعل بيئة هم وعلى الكائنات البحرية والكائنات الحية و اي برايي لازم ينحظر البلاستك